Kpuct kan’ pjes’ t’ndryshme. Për patika osht shtresa poshtë e rrafshme që prek n’tokë. N’patikë ki edhe lidhse, ki lidhse t’gata ki lidhse t’shkurta. Sandallet jon ma t’thjeshta, gishtat e komve dalin jashtë edhe koma merr ajër. Shtikllat e qizmet jon ma ndryshe, ato e kan takën ma t’nalt edhe bojn zhurmë.